अधिकांस्दार्शिनिक आउ व्याणिक द्रिश्टि कोन के अनुसार। कोई भी चीज के पूर्णिश्चता के साथ जानेला संभव नई छे। सभी ज्ञान नया साक्ष के अधार पर संभवित संसोधन के अधिन होखत छे जेकरासे पूर्णिश्चता एक मयाभी अधारना बन जात छे व्याणिक सीमाय व्याणिक साक्ष और अलोकन। पर निर्भर करत छे जेकरासे हमेसा नया नया खोज। दोरा नया नया चनोती देवल जा सकत छे।